No me piaxe de controllâ atre persoñe e no me piaxe o potere. Coscì che no veuggio controllâ i mæ seugni e i seugni di atri comme no me piaxe che i atri controllan i mæ. Za che tante òtte me vorrieiva scordæ. Infin no sò ben con quale mecaniximo se porrieiva controllâ i seugni.